Karazana pallitao sy fotoan fisikiña teña azy. Palitao mihaja da findesy mamonjy fety na añao koa zañy miankiña amy pilasiñao amy fiasañao da ndesy miasa koa. Palitao jiñy ndraiky da fisikiña andavañandro da palitao mafaña reñy da fisikiña teña amy andro mañara.